ཀོ་ཕི་ཟེ་ཁེན་ཡ་ན་ཀོ་ཕི་ཐུང་ཁེན། མེ་དི་ཆུ་ལོ་དི་ཁིམ་ན་ཀོ་ཕི་མེ་ཀར་དི། ཧེ་གོ་པོ་དི་ལབ་ཏེ་ཁ་ཆེ་ཏག་གཅིག་ཨིནས། ཀ་མི་སུ་བ་ཆ་ན་དི་ཁ་སི་ནག་ཆ་ལོ། ཀོ་ཕི་ཐུང་གུ་ནོ་བ་ཆེ་ན་དི་ནག་ཆ་ཕང་ཀ། ལོ་གུ་ཏེ་ཐུང་དམན་གོ་པོ། ཀིམ་ན་ཀོ་ཕི་མེ་ཀར་ཧེ་ནེ་ནག་རང་གི། ཨོ་དེ་ན་ས་ཀོ་ཕི་ལུགས་ཏེ་གི་ཨོ་དེ་ན་ཆུ་ལུགས་ཏེ་གི། ལམ་ཕ་ཏི་ཀེ་ཆུག་ཏེ་གི། ཨོ་དི་ལོ་ཆག་ཏེ་གི་ཨོ་དི་གི་ཁག་ཐང་ཆེ། ཐམ་ཆ་ཨོ་དི་ཀོ་ཕི་ན་གུ་ཤི་ཐེ། ནག་ཆ་གི་ཨོ་ད་པྱ་ཏེ་གི་ཐུང་ཆོག་ཆུ་ཨིནས། ཀོ་ཕི་མེ་ཀར་དེ་ནོག་ས་ལབ་ཏེ་ཟམ་བུ་ཨིན། ཏེ་དེ་གི་ནག་ཆ་གི་ཆུ་ཆི། ཡང་ཐག་ལོ་མེ་ཐང་།